Sokatra an fagnafody, fagnafodina sohika izy na ansegna mizaka ananjy hoe asthme, an fofok’aianany iny an sontominao an de an magnano traitment an’iny anao par semaine de, iny an fagnafody aminanjy, de sokatra an madigny miaina elabe, madigny miaina aman-taonany maromaro zany izy.